No delfiine peetäs väega sõbraligus ja väega targas eläjäs. Üteldäs, et näil om <hesitation> peris lagja sääne tundõskaala ja et nä ommaq häste sääntseq <hesitation> inemiisi mõistvaq peris häste.